Elefantët janë të njohur për kujtesën e tyre. Ata mund të kujtojnë fytyra, vende dhe madje edhe ngjarje për shumë vite, gjë që i ndihmon të mbijetojnë në mjedise të vështira dhe të njohin i membri e grupit edhe pas periudhave të gjata ndarjeje.